Nkɔ̄ iblɛ kɔ̄ bɛ kɔ̄ agā lo zaa ritre mɛ na, nbɛ didrɛ itsi, kɔ̄ shoshɔ nwala ninɛ kɔ̄ nshɔ nla. nriza kɔ̄ ma kusrukpɛ mɛ kɔ̄ nnɔ agā iblɛ kɔ̄ adɔ̄ ritre mɛ nnɛ. kɔ̄ a klɔ kɛ na. nkɔ̄ ijɛlɛ blɛ kɔ̄ agā iba <hesitation> agā blɛ dɔ ritre mɛ tɛ na kuyo asi kɔ̄ la sho si kutsa bɔ wɔ nwa kɔ̄ la zɔrɔ ko ipɛrɛ-ipɛrɛ nnɛ, nkɔ̄ isa ruwɔ dɔ̄ bɔ isa ruwɔ nnɛ wa tɔ n bɛ gɔ ba zi nnɛ nkpɛlɛ zɔrɔ ididrɛ mɛ, kɔ̄ kpɛlɛ, nan kuyo si kɔ̄ la na cɛ 'si’ oko njɛ blɛ nkɔ̄ adɔ̄ nwa kɔ̄ la na mɛrɛ kutuma kwaya nnɛ wa nbɛ na lan zɔrɔ wa wa nnz dɔ bɔ. njɛ blɛ nkɔ̄ bɛ kɔ̄ ni nɔ akalrɔkpɔ mɛ aza mudu kɔ̄ na. Kɔ̄ nbɛ ma na nkpi minyɛ kɔ̄ ba duba nnɛ kɔ̄ ba jɛ kisi munɔ tɛ ba ma, kpalɛ, zɔrɔ kɔ̄ anɔ mudu kɔ̄ bɔ woo. Agā iba nnɛ kɔ̄ ndɔ̄ zɔrɔ nnɛ ɔsi ruma atɔlugba. Dumi la swa agā iswa wa la nyɛ rina kuma gā kɔ̄ la sho osi kutsa nise nisa kɛ na nkɔ̄ la dzi an lɛ aga dzi-dzi kɔ̄ answara la na. Kuma osi aa tunlugba, atɔ mra itsi mɛ lugha kɔ̄ la dzo ko wini ipɛrɛ si kɔ̄ la na la kɔ̄ la kpɛlɛ za kɔ̄ la za rusono aza lɛ agāl dzidzi kɔ̄ a swara nyɛlo Adra mɛ mada kɔ̄ ba naba kusrukpɛ nnɛ ba na kpɛlɛ za rusono aga dzid lo aza swara nyɛlo lukpɛ ba muna. Dza luchɔ mɛ kɔ̄ a drɛ ɔsɔ mɛ mada nnɛ adzi, la ma jɛ ndza kutuma ka na ka kpɛlɛ ya agā dzidzi za swara nyɛlɛ tɔ gā kɔ̄ adɔ̄ ayɛ ipusu nnɛ kɛna ko ipɛrɛ si na. ko mi isa kɔ̄ la ri kɔ̄ si temike la kɔ la rivɔ̄ la la, la dzi kukpi la na la kɔ̄ kpɛlɛ za rusono kɔ̄ la bɛ lo: la bɛ sisa, kpɛlɛ ttsi nyɛ nnɛ ijɛ blɛ mɛ bini nyra mɛ bɛ kɔbɛ <hesitation> tunu tra cwe nkwalɛ njɛ blɛ ma ntrɔ kizi kafi ka bɛ ka bɛ za ka bɛ ni kizi bla wa ka trɔ rijɛ njɛ blɛ nka klɔ wa kɔ̄ shɔ nkwalɛ rijɛ cwe tra ka bɛ ka bɛ sise rijɛ ka trɔ la ta rijɛ an yɛnɛ kɔ̄ la kpɛ na sho 'si kutsa manyi kɔ̄ la kpɛ na shushɔ nnɛ la klɔ kɔ̄ kpɛlɛ, ko nyɛ, adza nnɛ naba kugo, la li kiyo na shushɔ kutun kɔ̄ la zɔrɔ nisa-nisa nnɛ kɛ na. Isa blɛ aza brɔ dɔla hifi mwa la dɔ̄ shesi kutsa ka lɛ isa la lo kɔ̄ lukpɛ rubɔ nnɛ ka brɔ dɔ la na kutu kɔ̄ an yiwɔ la nala kɔ̄ ipɛrɛ si kɔ̄ la lpɛlɛ za rusono nnɛ, kutsa isho la kɛna, anu, anɔ mada yar ma kɔu la na klɔ idrɛ la lukpɛ rubɔ nnɛ. Ngwabɛ.